Aminy ñy fiaiña ankapobeny, tsy mahare maharary ñy raha mitiry, ñ'antone, rozy tsy manañ'ay manahaky ñ"olombelo o,tsy miay rozy ro tsy mana vata tsy mana fañahy ;dikany zay tsy mahare ñy maharary manahaky ñ'olombelo, fe mahare maharary avao koa rozy, fotony :rozy nataon-dranañahare, raha namboarin-dranañaharymana ñy maha izy azy, mana ñy hasiny.